Pues jue ob a'ax jedun t'sechëbyë kom kudix ko'o wa'atëp nixpë nëkxë ob a'x tyësnë y kap ob a'ax dun myëx t'sechëbyë ob a'ax yëbë.